मव्द्जि प्रा गव्द्जेन् गव्द्रेज् लेने नी गव्स्र अदोब् पता यु, जिर् मान्सि प्रा, जिर् वोर्द्स् प्रए कुअ बा यु, पे फिर्बैद्दि मव्द्जि प्रा गव्स्नि अल्द लेने माबकव्पेशेन् प्रए कुअ बा यु, जिर् बोद्य् लन्गुअगे प्रए जन्ग्रैल यु बिसिर। अम्पै नी तैल् मोवेमेन्त् लन्द्जि सुमो नै। अम्पै गव्स्नि उनिकुए सोउन्द् जिरि <hesitation> मिओ होन् नै, अर परीन्खल म बिसिर मोन यु, जिरि ओन् नै मोन्ब थै <hesitation> परीन्खल म। अम्पै नी स्मेल्ल्स् प्रए जन्ग्रैल यु, बिसिर <hesitation> गव्द्जेन् गव्द् गेन्त्ले <hesitation> वोइचे प्रए जन्ग्रैल यु, दन्ग्रैल यु न दन्ग्रैल यु न नै गव्स्नि लुगु ज नै पव्पेशेन् प्रए कुअ यु, दिन् तिन नै रैल यु। जिर् न्ग रौ प्रए जन्ग्रैल यु बिसिर न पव्पेशेन् अम्पै नी <hesitation> सोउन्द्स् बोद्य् लन्गुअगे प्रए प्रए जन्ग्रेस् रैल यु नै रुन्ग् नै जै यु।